Oli éduliin yaan ubaaj mé babé yoomé nang étulo, sin siit. Siit so inja sikaan mé étulo, béŋa so; siit sajujuk, gutuŋ so, gupuréén siit sasu non so, so nuñumé éjoow uŋar utuŋ ufum ufaak bugawaréréén so, ufaaak bétuŋ so jaraam sifumo so inja gupuréén mé éfuul yara so non so, gupuréén may étulo yayu noon. Étulo yayu ékiliya ya jak yo nuñumé éŋa ukaan gakarari, yo nuŋumé éŋa utégul inja kaan éduliin yo oli inja urégmé éŋa babé miin usiil sin mayite mamu. Mayite mamu bu inja gujéék mo éno, siit sasu sa juuk mé so nuñumé éŋar nuñul injo ufaak béluuf so jifaak bégay bépuréén bulaju non bo jipuréén mahitee mamu non mo.